Kubuisaino tamo lama bai ang uansugo borokrok jora bai jora swlaijak. Phiya ang sak sak no abo belai kheno naikolwui khlai ya kho. Phiyaba ang no teibo poito wngwui thangkha eba juda juda samungrokno nai kol khlainani chengkha. Lamao wngmarok chwngno swnamwui tongkha tei ang tabuk jorao kwbangma jorao thwngwi phaikha kwtal jwngjal kwtal thwngmung. Ang uansugo ang borok wngwi torwui thangkha. Aswk khe abo kaham khe swlaijaknai. Tamo khe ang curious wngkha nini thani tamo thik khe kwrwi hwnwi uansuk. Ang tabukbo bwkhao abo hai borok hai khe wngwui tongkha. Phiyaba chwng khoroknwi no kisa swlaijak. Nwngkhe bahai sa Chwng puila malai phuru nwngbo swlaijak hwnwi nwng uansugo de.